Agava'una ava nonoa ro'ava badinana ivavine emai a'ana e'u kerereda, e'u kerereda eisanida ro'ava a'ana evaono'u ro'ava o gavana i'inana ovavai va a'ana da nonoa, ia gavana i'iana da oma vavaia onove. Maoranada aono ro'ava gavanana da avavaia ro'ava a'ana asia ro'ava okei agana ia gavana i'inana da vavaia. Maoranada aono ro'ava a'ana maurinana nonoa. Agava'una evaono'u esia ro'ava ia agana ia'adina voka a'ana emu maurina ve nonoa. Ema ia'adina voka a'ana emu maurina da ve nonoa. Amia ara egana ro'ava a'ana asia ro'ava amakoi'u agava'una maoranada <hesitation> aonorida ro'ava, gere'adada avavaidia ro'ava a'ana e nonoa. Vamia a'ana ra'au, va vainai, va ouraro. Kauda voisanida eda mai a'ana vo boe venidia, vo ouraro venidia, vo vainai <hesitation> vo kumua a'ana kauda eda sia o eva nonoagava <hesitation> ranada nonoa. Bau'auna, bau'auna gereanana maoranana e vaono'u, e vaisa'u. Gere'adada akaoai a'ana momo'ai maurinana nonoa. E vaono'u esia vomia ro'a aonanai a'ana, kauda goaegada eda mai rumana ero a'ana ba'udada vo'au, geba ema gebada gemiava rumanai a'ana vonagu vovanida, gebada vo koreasi vovanidia, edia tida vorai eda gebada vo vavai vokoredio veida voabi vomai vovenidia, veida vaida uma inu inoku gebada eda redi gebada vuani. A'a rada eveni'u maorada eveni'u maurinana nonoa badina vovaidada avavaidia a'ana. Kauda gema ro'ava ge'ero va'iro ro'ava a'ana ra'au ge'ero vairo ro'ava, gesia ro'a o iganava a'ana kauda a'aedada da gekano venimai va. Iganava a'ana amai gebada ge vavai va gavada boudadai inonoga. Iganava a'ana ge ouraro venimai va, ge vainai va, ge karubou va, tida ge koreasi i'inuva, ianiani va, ikarubou va emai eraviravi inoku ai i'ero va'iro imaiva rumana. Agava'u na kaina'una egainia evaono'u vanai vanai ia vavaida vo vavaidia a'ana maurina nonoa, ra'auna vomia, badinana a'a vavai nonoa na vovavaia a'ana kauda eda ra'au a'ana onina ero vo ra'au. Kauna eganava vesia o aganova ia'adina ia'adina gekava a'anana a ra'au venidia a'ana nonoanana ve'ero vemai voisania, nonoa nana voisana do isana do. Ae'adi ae'adi ko, omagana ae'adi ae'adi oma vavaidia ko vanai vanai a'ana. Nonoanana a'ana kaiaromunai, nonoa nana a'ana vanai voisania badina ana emu uko nonoa, emu vavai nonoa, emu ra nonoa kauda ovenidiava, kauda ova isadia va. Kauda eda vararo'o, eda ouraro hestitation inokau ai aveai eda isa o a'ana agavanana eogu kainana na e gainrava, agavanana eogu a'a maorada evenidiava <hesitation> gere'adada e vavaidiava a'ana oisanava e, eda maurida ge nonoa va, gemia ovinai va, ra'au gemiava badinana nonoa nana geva, nonoa nana geveniva, nonoa nana geveniva, nonoa nana kauda gevenida ge vaisadia a'ana ounanai, uisana ve nonoana a'ana e'ero va'iro emai abadada, a'ana ounanai kauda vuisanidia a'ana a'a vavai nonoana gevenimui a'ana vuvaisad ero.